على البلدان الاوليه على حل المشاكل على الأرض قبل ما يستكشفو لفضاء على خاطر <hesitation> توا قاعدين نعيشو في عالم و برشه مشاكل على الأرض دونك هما <hesitation> كي يحبو يلوجو على الفضاء حتى يحلو المشاكل لي موجوده على وجه الأرض قبل حتى يشوفو <hesitation> الحلول للمشاكل الارضيه و بعدها ينتقلو للفضاء ولانشالله للمريخ